Oll' rahulik päiv. Tä istsõ uma kodo man väläh ja nautsõ väikeist puhkust rassõst talotüüst, ku äkki tä kuuld kavvõst tulõvat määnestki mürinät. Taa mürrin lätt järest kõvõmbas, kuni tä näge üle pää määnestki asja müüdä lindamah. Kas naaq olliq tõtõstõ naaq meheq, kiä mõtliq inemise lindama pandaq? Tä mõtõl', et taa oll' õnnõ kuulujutt.